Al e dificil respundi, ventarìa ciamé ai citi, cui sincunt'ani fa a i sun pa pi citi e cui d'ades pensu ch'a siu cuntent con lon ch'al an, se mi cunfruntu cum a i eru ën l'ura, magari i eru pi cuntent 'na volta perché i vivìu pi fora ca e l'avìu pa tanta dipendensa dai telefoni e dai cellulari